Ia né mii kuēꞌé tsi dɨvɨ míꞌi dko íō víko o ne ntɨɨ xāꞌa xuún vi o tē né é nxꞌaɨvɨcāldú dontɨ̄kɨ́ á vi tí ínga iō v pe xi ntɨxāꞌa xuún che ne asia ntɨxaꞌa ku a ne o ntɨɨ xaꞌa dɨvɨ ntɨɨxaꞌa tūún té ntɨɨ xāꞌ tūún né puis kádi gun dɨvɨ nañata kunō ñaꞌa cé vi ñata vi tádi vi dɨvɨ kāda ita dií ne káda dɨvɨ nañaanu ɨꞌni kaku ntáka vi kaku ntáka kɨtɨ kātaa di ivi kuntáka ita ñúꞌu ivi kūntáka dɨvɨ dɨvɨkɨɨkatadîvi oregánu ñiví dɨvɨ ñɨ ñīvi kakunuu tɨnɨkɨví i kāku núu asú ivi kakūnúu dɨvɨ trana ñivi da o ñaé nasɨɨ ñā tránta tuku ña gée tu vi dɨkoo kakūnúu ve i kāda ichóꞌó xuún che né kada nakuꞌon núu ntoꞌo tɨ kada tuko i dɨvɨ iō i tuko ivāꞌá gēetɨ́ vi site nññáꞌa tuvi sābór tɨ vi kāda dɨvɨ ntɨ̄kɨ́ che ne chóꞌo tɨ ne káda dɨvɨ kanakunūu tɨ́nɨkɨmi tɨ́ vi konuu kɨɨ kāta díí tɨ vi konu tɨvi nantɨɨkachi tɨ vi kuꞌun nuu dɨvɨ silandró tɨ vi kunu dɨvɨ asú tɨvikonu tɨnɨɨ̄kɨmi tɨ́ vi kakunūu ñɨɨ tɨ́ vi i dɨkɨtɨ é ni a kaani kudukuni a náꞌa káda kachoꞌo tɨ́n i vá thi xiꞌxi tā xéꞌe te takaa xuún vi pero tsín kāꞌvi kakuchi uun ñuú vi á ma ne míꞌinañēɨ ña vidadîni ña ni a ne ntɨɨkachī a vi nañéé ña kɨtɨ vi asia choꞌo ñíti tɨ neasa chōꞌo dɨvɨ choꞌo tɨ ni ntute ñaꞌa tɨ́ vi te ꞌcíti tɨ ne pues nakaxi ña kɨtɨ ne káda suun ntoꞌo é kɨtɨ ñāꞌa né kada káda suu ndaꞌví nuu ña kɨtɨ taka choꞌo túvi ne duka kachoꞌo tɨ́ vi dukoo i káda ndɨvɨ kuntēkú ntuchi vi kuntēkú dii dɨvɨ ārosó vikonuu taꞌan tɨvi tuko i vaꞌá gēetɨ́ vi cí ngānañéé ña ñuu jáꞌa porke mi véꞌi viko me kuēꞌe tsi ci ga vi ni a viꞌꞌa vi ko disiembre neé chín ka kākui vi.